سائیکل دی کنٹی ہے، جڑی اوہ پر بہت ای مہتوپورن چیز ہے۔ جدوں اسی سائیکل چلانے آں تاں سانوں لوکاں نوں ساودھان کر لئی لوڑ پیندی ہے۔ ایس کام لئی کنٹی ہے جڑی برتو کیتی جاندی ہے۔ کنٹی دے وچ اسی دیکھدے ہاں بھی اس ڈبے دے اندر اک ہتھوڑا اتے سپرنگ نال لگی ہوئی پلیٹ ہوندی ہے۔ جدو اسی کنٹی نوں بجاؤن دے ہاں تاں اوہ ہتھوڑا جڑا اس سپرنگ نال لگی ہوئی پلیٹ نال جا کے ٹکراؤں دے گا۔ تے اک آواز جڑی اوہ باہر نکل جاوے گی۔ اس آواز رہین <hesitation> سارے ویکتی جڑے اس آواز نوں سن کے آسے پاسے ہو جاندے ہاں تے پتا لگ جاندے ہاں بھی پچھے توں اک سائیکل جا کوئی چیز جا رہی ہے۔ ایترن سائیکل دی کنٹی بہت سدھارن پر قواعد دے لحاظ نالے جڑی اوہ کم کر دی ہے۔